هاي انا مدابية نحكي مع روحي انايا في الماضي في الماضي نحكي مع نفسي في الماضي ونقول متقلقش ومتزعفشي وهدي دنيا ورح تروح بعيد ورح توصل وين راك حاب توصل ومتزعفش على فلان وفلانة وروح بلعقل برك يا بنادم